Ikuri izaa ridhititu vilala unyala khavaa ni ikari indai khandi khandiridhiku rindi ikari itamanu. Riario ridhikhu riu inze ndizaa nifungula viashara vianje nijaga igasi yanye ya mushuria vandu lwa ndali ndikhave za musakhulu wundi yiza nandera nivaa ndamanya mundu fulani nimbola ndamanya shichila ndaparaza musakhulu uyo yizia khukava mundoyo <hesitation> fwana nifamilia yeye ndarorera musakhulu mundoyo wayamenya na shindu shosi khuri nimba nimamba ya mundoyo nimuha inzi ndamanyakhu musukhulu oyo yizi yazia nanyola mundoyo nivaziria khavere khumukhavanga.

Kwakhara mwana kwakhara mwana mundu wosi mwana anyolekha tawe vutukhu rwadukha samoja mwana anyolekha tawe saa mbili mwana angolekha tawe musakhu wanje nazia mumuhanda nanyoloo mundu wundi wimituka namureva ololikhu mwana yalonda vana vandi nagora nazia mumuhanda nagora mundu wandi nambugula nazia naye iwewe na mundu mwenaya yari yakhumanya nazi naa mwana shukhuria shahalugolova vutukhu saa tatu ulola mundu mwenuyu averaa mwana kha yari vikazi kwaparanga mwana hagori fana mwana mwana mundu amuhuvi lamni mundu mwenuya yavera mwana saa tutu ya vudhukhu khandi ninuvaa naamini nikhuyanza mwana ghalushe kha geneiyi yari ikari indai khuinzi yari ilari indai sana.